<hesitation> minen ka ɗii liɗɗi kaa fuu liɗɗi maayo geeci. Min mbiyata ɗum kaa kankon liingu fuu kan ko ɓuri mawnude e hunko makko mawngo. Bon liingu duu, jogiiɗo kaayefiiji sanne e ley sifaaji yimɓe. E ley anndal amen minen ka, taweede min ngalaa maayo geeci. Mi meeɗaa yettaade ɗun fu. Non nii jamaa oo sifortoo.